इटली में तो मैंका पतोच्य हज कि लोगबाग वहाँ पर पीजा खावाज। पास्ता खावाज। न आसी भिरन भिरन प्रकार के दिति भी अट्रम सट्रम आइटम रहेज। वहाँ का लोगबाग घणा खावाज। वहाँ पर वो चीजन पेदा हुई थी। जैसे कि पास्ता। पास्ता तो वहाँ इत्रो प्राचिलिक हज। पूरी दुनिया में प्राचिलिक हज। न कैल लगाएँ पास्ता में चीज भी डाली न न एक नंबर। न फिर तुम पीजा को ले लो। पीजा भी कैल लगाएँ, खाओ तो खतार नहीं जाओ तुम लोग। असी चीज हज पीजा भी। अब एक चीज तुम कहे सको जो बर्गर रहें, पीजा, बर्गर न ये सब चीज इटली की देन हज। तो हाँ का लोग भाई खाएच।